Pues yëdun xa'ajpë ni'iy yëyëch jedun na i'ixë yë este t'sux ni'iy, pop ni'iy, tët's paj ni'iy, toko'ok ni'iy yëyëch dun na i'ix na nëjuëb.